Nun pozzu sapiri pi certu si sugnu nta na rialtà vera o nta chidda virtuali. Ci sunnu certi filmi ca pàrranu di chistu, comu The Truman Show o Matrix. Quannu era picciriddu e jucava cu li videogiochi, criìa ca forsi era pussìbili blucca... <hesitation> bluccari la rialtà e turnari nnarreri pi canciarla, ma ora cu l’anni crìu ca nun è accussì. Forse è sulu l’abitùdini ca fa passari l’idea ca chista putissi èssiri tutta na simulazioni.